മസ്ത് വരിഏത്യ് ലോവേ സവ്സ് ഉല്ല <hesitation> ഐഥു। മര, ലോഹ, പ്ലസ്തിക്, കത്തദ കമരി, കമകരി। ബോക ബേഥ ബേഥ ഛക്കി ബേഅദു അപുര ഉപ്യോഗ മല്പേരേ। ഹന്ദ് സവ് ഉന്ദു ബോക ഹച്ക് സവ് ജിഗ് സവ് ബോക ചിര്ചുലര്। ഛൈന് സവ് ഉന്ഛേ പര വരിഏത്യ് ഉന്ദു ഉന്ഛേ ഉന്ഛേ। വരിഏത്യ് ഉസേ മല്പേരേ ഹന്ദ് സവ് അവേന് മര കേത്തനേ। അല്പര കല്ലു പ്ലസ്തിക് ഉന്ഛേ പര കദിമേ കര്ഛുദ। അപുന്ദു ഉന്ദു ഭോക ഉന്ദു ഇല്ല ഗു ഹേല്പ് അപുന്ദു ഇല്ല। പലകേ മല്പര ഭോക ഹച്ക് സവ് പിപേ പ്ലസ്തിക് ബോക। പുമ്ബ്ലിന്ഗു വര്കേ പുര ഉപ്യോഗ മല്പുനു। <hesitation> ജിഗ് സവ് പുര സ്ത്യ്ലേ വോര്ക് കുകു ചുപ്। <hesitation> പ്ല്യ്വൂദ് കുകു ബോക പ്ലസ്തിക് ലോഹ മര ഉപുര മല്പേരേ। ഹേല്പ് അപുന്ദു ഛിര്ചുലര് സവ് ഏലേച്ത്രിച് കുകു പ്ലസ്തിച്। സ്ത്രോന്ഗ് ചുത് മല്പേരേ ബോക മരദ ദോദ ബോഅര്ദ്। മല്പേരേ ഉന്ഛേ പുര ഹേല്പ് അപുന്ദു ഛ്ഹൈന് സവ്। ബോക ത്രീ ചുത്തിന്ഗ് കുകു ഹേല്പ് അപുന്ദു।